Makaitiak ke si hameak ke wae wae puit te si wapuitek ke si hono sahae utani laun ni de sahak ke uwae siwanglae wae pute nasi si hono ane anea sia anea si hameak e wae wae pute noe nama pena mekos sihono si uena sihameak e peuk takula si hutana takula na si tana waele dawei sipuk ina siwanuae se mainair isi hono se saeke'e nae sihamia wae en' irer waik ek tana ike'e me nama hedoho moi'i le namaim teweka muli desi hamea wae wan wa wae waikuite'e nam is amea kai te kai landes saha ya utane sitana wakute si tari waeputek e wai wae weneu. hela'i iuw dodane de sitana dodoane na dawei sia siapu iyes tanae hu sitanya ane anea dawei sisi hamea sihameak ke sitete yai sitete dodane de dazesihame'e wai wai wai putek ke'e si umu e si umu e tuka si uma we tuka e mangasa dawai silsi itie sipitie dawaei sesepu ye sipu ye da Sifua ye dawe se siane sitaene hudilauni tawe sese hia'e wae lapai a dawei sisi pue paina si hamea wae sae sade mo ho homo nama wae wae puit teho ea e aku leap kutane launi de we utane de bude'e aku e aku hela'i nama sehamea wae sepusae lak ehomoho mudeu kaeitulu wade ane aneak ke homo'i i'homo'i nama siwae waep si hame wae wae puite ho yele et'a e udu tuka'a ketulu wak'telu dawese homoi'i na amea wae waputa de yele pa'e e udu nama tieka e udu na ehono'o ho ingama tieka ya'oi au uhohouk ingama a anahwai ma'ana wai e udu tuka a'a helae'e nake we e udu gemahono weneu de mataima hililiu ma taimal iyaz ane anea de mahono weneu de matane kasenabu de hudi te'ak wa ma'udu nama moho umo'o lepai uh An seluk aitie penamuike si'udu keitus pae seanu wae kea si hamae wai wanata siane amea wae wapuite siboit akuiteke sitane lu ai waile waile ke tawei sesi namatuka sitaisi siselue na tuka iyelekei situhue nasip i i sitane sitei tei dawei sisi uteum ane anea waek e wae wanata ke dawei se su sunyiwe na sesemua koho siusi si ute yana siute wedak ke uwae warna tauk ke huwae wae pui teke due kaebei moe apelua ada wain nuwitea tu pakai de si sihamea wae wae puitele'e namasitai siheuni sitai weuneu de siweseka akei si wa'asi uteu wai wai puter si u u ute ane anea sifusae utane sekukew wa alepute pai wakute ke yelem mai kaitiat tukai nai' deme muleye lema a'u a ma'ane e ma'ane wae wae pute mahamea wae wae putek ke wae wae putek kooooo yelup palagi mahamea duwe doadarlinea na eh udu aselua dahan tuka ae udu <hesitation> dineke ho;o yele'e sapa sapa tukaketu lua miku die telu miku yele na edew Akuse mahamea duwe ke'e wahuite lepai waikutekeo o tane heho makaitiak ma akuse ma selmakaite sehono ake ma apelua ada wanisia akusi maha meo duwe kaile pae udu dawese e ho. na ek akuse pena muik waei maweneuke ya'uduwe u ama'u lua ma ma hono saka' eta saka' eta tehetuan maumpue wahyu'i uwae e wae manatan nanawai waipute nama a'ane wae aselua hoooo aselua e e e ho pokonya eselua enat pai mana a <hesitation> hamea waisa rasade ula uwawai yatea launide wate lanuilo'e yele meu ooohomo e ho ma'umua me hewapase wai wai puti mo'o ekena tuka ma ya'uduwe wa mau u'wotu kama ane sukat tina e tina mahenepti na kai muti nadedam ane nakaimule ke dawei sama ane le'e na esapatuka kai heren nai de'ut wawa seng uhatapae uwemi sehe kuesema a a mahamea dua waepuete